Injo nakke warna yang nu ku isse injo <hesitation> eja, le'leng, <hesitation> pute, <hesitation> apa injo pole <hesitation> didi, <hesitation> cokela', <hesitation> gahu, <hesitation> kam-kam kamummu, na lango-lango <hesitation> moncong.